Aminay akagny a misy tendrombohitra be Mitsinjo, Takardiogna; de farihy ndraika: misy farihy Andranotsiriry; renindrano ndraika misy Sakamila <hesitation> de Pangalana.